Kaham khe tongna bagwi muikwthung chamungrokno swkangni jagao tonwi rwdi. Abo malmatarokni manwirokni slai kamiyungni bagwi kwbangma hamya khlaio. Twiwi thangmani thwngmung kwmajakna bagwi amchaini manwi tei jorani manwirokno chongdi. Chamungni wansukmung khlaiwi tei wngwi tongmani manwirokno swnamwi chamungni khibimani no kwmajak khlai di. Kwbangma package wngjak manwirokno swkakdi tei wngwi mankhe kwbangma manwirokno chongdi. Nogo kaijakmani tei kaham khe phalnai manwirok paiwi kwrak khe kheto khaimani samung no chubachu khlai di. Tei dudh chamungno kwmakhe khatijak khe samung tangnairokni khetorokni nini no belai kheno kwmawi mano. Tikinai chamung chamani kokno sakno swrwngwi tei bwkha bai khe chongmung tubuwi kaham khe tongna bagwi chubachu khlaiwi mano.